<noise> Yimɓe to leydi am kam, koo moye e ko wanni ɗum, koo moye e iri fijo ngo ɓernde mum yiɗi, ammaa yimɓe ko ɗuuɗi, eɓe buri yidugo fijo bol koingal. e derke en, sukaaɓe fu, ngo janngi hakkiilo maɓɓe.